Bukodu hefta tad honi arankam sutwe idli CBT Yahiyi dawe likita, likita on saura togoklu Dabiti na munda jamua, naku anyama tabo, kodin jamukade